A <hesitation> raha ny karazagna zava-manitra tsy dia fahita izany a raha ohatra ny eto amin'ny firenenay eto dia ohatran'ny hitak- ohatran'ny hoe hitako eto aby ny tena ankamaroany izany e fa <hesitation> fa tsy dia hoe misy hoe mbola tsy hita izany raha tsy hoe angambany hoe mbola agnano fikarohana dia ahita hafa ndraika fa raha ny tena izy dia efa misy aby.